Mi a mooghaani sien aghuuduum mo a mi edigh idunon oroma di oniin osubiir kuumaagh i mi kuuromaimi oye pho phon ruumaahaan i mi mo mi uki ologho otu odi ku mi kooghi bilekeeny oologhi pho ami orool oghi kueteeny diniin adio ku mi raki ologhbo naan odi dighaagh kua beem mo eiyeh mo no owamuun ologhonaan adighaagh ami looresidi eeghe mo no rumaaghaan imi mo mi uki ologhotu odi ku mi umeera ukhi mo ono rawaghan o romaami oroma kumi umeera bo ukhi kues i iduon pho mo ono uromaimi sien eteen pho kuodi uroma imi mo miuphin aniir loor esi di odiowa onaghan mo miapioman kuo di uroma bo imi orma pho opo pho miugheeli i'ges oromapho poh pho a kaari adigh ogey oroma di adua kake kuaru di enaan kue kaar erom nyodi ku ruukunapho mi akaar bo a biila amiin enaan kuikaar eruom nyodi kuidighi ku emiigh kadiopho adiphe pho bin miamiigh ootughian ilo di mi ka dighi ku mi a pin a niir ku miaru aphin aniir dio pho a rodon mughumo o roma pho opoh pho ku mu lobo obo enii asia pho ami meeghi etueh edighi i boghoro obo eeni karodon obo mi ro i bumuuny mi koomoogh. Ooghaap i pe ku mira wu bo buan miagbiila amiin pooghaani obam umor a mi di mi kuaar <hesitation> ruum di a nuun bo aphin aniir pooghaani ibaam anmuuny odi muuleey iyoor, modighi yoogh we mughumo mi unuun anaghan ani oromapho opo pho kuaanuun a phinaani aniirt tomobo ibaam anmuuny ami obo mo dighi yooghaani igbaagara awe kuolo dio pho a rodon ibaam anmuuny ami odi ghi ikpirikpiri, kueri mi kuokumoor kuo karaghi obaamo ku maamuugh igbagara igbaamanmuuny kuidighi ku mi a miin mo oroma pho opo pho kuuloghonaan bo imi dighaagh dimia nuun bo aphin naani aniir obo eeni adolpho ami obo etooli i duon ben reghki kudio pho arodon mi maa muughaani imuuny mi maa muughaapho a r'aar edini di <hesitation> mi utueghan udighi ad aniir pho a mi kuabileghan ru benighan limi mo odighi idivon aniir pho ami kuabileghan r'udiemiom ghan imi mo odighi iduon pooghaan ni oromapho opoh pho muuloghonaan i mi igey dighaagh dio pho a rodoon kiinyaam a mi oye di ku lo gho naam i mi eniameem miumoon miamoogh ni oye di ku lo gho naan i mi dighaagh mem di mi amina mi amoogh eghologho loor esi di aniir pho a mi rami kuumina, iyaal a yoor odi eniin esi yoor omoogh rupuruan miunuun ulegheri mo adool a ghuuduum oye pho resighaani esi di ma o moogh muun iyaar onighi nom oniin na kakechani boom oniin ana na akechan iboom bumoorana bile ra siya a na. Ku olọ aniir pho ku a matumaan di katurl r'ana, a matuman di na ka/moogh, umor di na ka/moogh, oni in di na ka moogh aniir pho. Opho ka suur di na ka/moogh di mi a miin opo ogey oromadi oye u'romaimi di mi a'miin mo emooghni iyaar odighinhom. Oomo oroma pho a/wẹ ruromaaghaabo imi. Sien a memo amuen miamoogh dom di mi ra wa o beni a wẹ a birinipho. Iduon miodibiduon, sisia pho mi ma man bọ mi ma dighi bo okumoroye oomoogh oghiilaany enaan. Amem iroli di mi aghi eku abuen pho ro maaghi ghaa bo wẹ odiemiom asigadapho mi rool bọ ekpuphe phẹn pho ku odiemion mo oyoor a moogh ni eghara di odị a moogh. Di odị arhoom gham muuny pho mo oye di ranaghanaan aniani iyoor rudaaph ghan pho oghiigh obo-obo odighi iyaar. Egham emitee, loor esi iyaar phe phen pho eboom egham emitee, ku mi agbiilha amiin. Mo omolgh oleghiniyaar enaan kuanighe a pu ikpoki. Ku esi iduon pho, mi uwhileni ekpuphe pe pho miadigh elha di oghol mo abayalso miarool tu tu ephọ. Ephen eele pho aami mi odi bo eele pho meephu esi di oniin owa mun omiin oniin. So omoogh ephomoghian esi oniin ngo ehliom mo odi ka dighi oye di eni maadi na ka sighe ehliom onon oye ku na ango onon oye. Na arol dol di erol idipho abirini pho po adol pho adipho pho i/moogh maar odeghinom. Loor esi di eeghe iyaar oomo adol oye odi bo sien abirini pho adio irruen edini eekuna adio oye edini ku na awile raar pho iphen ku na odighi idiph oye di odi sien abirini pho ruukunha amen mo ana, na ka moghi ni, na ka zu ni izin abem mu ooh, iduon pi ika, mo mu ulegheri mo iduon ku edi ketol iduon ke di ke mile, nyiilopho na ma anaghan bo iphen pho mi ra bem bo nyina ka pogh sisia pho ana mughumo na obumoony ooh, mo na okumoor oye ooh. Amen i/lo di enaan ebem mo na akiton na anmia mo odi ina ka asighe so <hesitation> osighe aghudum mo ana okuom enaan odaph ighi pho enaan bininim opo ku adol di oye ka tol sien abirini pho ku abirini pho ka dighi abirini eepho bin kagee po.